Ki- kikeny ko ki mii arusit nekipo chii akenge ko kii, ki kichang lakok chikikiname, kokikacham kei ane ochei amu kikalach kei ochei, kikalach ngoroik che kororon ko koyekipendi ketyeni ke- ke ketyeni ochei ake- kepaipachini ochei ketyendosi, arok keyai ketyoke kokimii makatyat nekikitile, kokikiyam maktyandana akepaipachi, akepaipachii kepaipachi arusit keiiii akoi koimen ketyendosi kepaipachini ochei, akoi koimen, konaimen keruiye akot yoee, akoi karoon supuhi keng'etye kotekepaipai kora amu harusit kei kakararan ochei, mm kikakindana mauwek che kororon ochei che chaang chekitindoi kalaishek che tapauiti tapauti, ako kichang karishek ochei chekimuti piik, kimuuti pik chetai konyoko ting'ta akowektakei pokomutu piik alak, hei kikararan arusit no, eei kikipaipaitu kikirorye kityok sait ake tukul.